To a yiɗi waadugo kek haa saare se a kunna oben ma heba woola sedda se a suura buta ma be suga se to a laari waala lompe ko patikulaji se a bedda igojji ma se a suura. To a beddi igojji se a bedda fulawa ma be bakin pawda be biradam se a suura a suura. To a timmini se a waada haa nder tasaji se a waada se a waada emm emm haa nder oben heba wooli jamdi gotel be kapann tati.